هلّأ سؤالنا هون هل تُفضّل أن تكون طفلاً طوال حياتك أم بالغاً طوال حياتك لماذا؟ هلّأ كل مرحلة من الحياة إلا متاعبا الطّفل بيتمنّى إنّو يكبر و يخلَص من سُلطة أهلو علي من طريق تربية وحوالي عطول <hesitation> يعني مُرائب <hesitation> فا بتزعجوا كتير حياته وإنّو هوّ أصغر من غيره، وعطول لازم يحترم الأكبر منّو، عطول غيرو بدّو يوجهو، عطول غيرو بدّو يسيرلو حياتو <noise> فا بيتمنّى هالطّفل يكبر ولمّاً يكبر الواحد وتصير مسؤوليّات حياته كتيره، ضغوطات الحياة كتيره، ومشاغل الحياة كتيره، فا الإنسان بيتمنّى بي ئول يا ريتني بعدني صغير. فالكبير تعبان، والصغير تعبان الكب- الصغير بي فضّل يكبر والكبير بي فضّل يصغر. وما فينا نئول إنّو حدا بي فضّل يكون هيك أو هيك زي ما ئُلنا الكبير بدّو بيحب يصغر، والصغير بحب يكبر، فا عشان هيك بت- منيحة حياتنا زي ما نحن بي مراحلنا العمريّة بي كل عُمر نعيشه أحلى ما في لهيدا العمر. وننسى المتابع- تاع- <hesitation> المتاعب تعوله عشان هيك ما بي أسّر منحب حالنا بي عُمرنا نحن.